مزايا الشهرة هي انو اني راح اكتسب فلوس هواية و ممكن انو يسوي اي شي اليريده بلفلوس و شهرته- عفوا عيوبها اني اشوف انو الأشخاص المشهورين مو سعيدين بحياتهم.